Tenonde yaitɨo kavi vaera jaeko, opata ɨvɨ timbo ñanoe sugui, yaekɨ oime yave mbae tupapirereta oi iarambo, ñamoakɨ tarapo, jokogui yayoe, opaeteita mbae ñamotumo, aguiyeara oikomegua yandegui, aguiyeara jou vichoreta yandegui yende escritorio, jare cada ves ñambo pinta kavita